Riki hiabi enero ni ni'hiaj ne' ni abi nane ni ña'an toj, sani riki hiabi febrero nej marzo nej ni achi' ña'an sani si 'hiaj ne' bin sisi riki nej hiabi tan ni 'hiaj chukwi ne', 'ngo to'ó ne' achi'i ne' naka' ne' achi'i ne' ni kunun ne', ni riki hiabi riki un hiabi abril ni achi'i taran ne' ni kunun ne', riki hiabi mayo nej junio nej riki hiabi mayo ni anaj ne', ni riki be riki hiabi ta achi'i nasij kuman riki junio nej, julio nej, ta bin aman' ta bin 'na' kuman nane, ni riki agosto achij chi'na nej, ta'aj achi'i tikaman tihiaj man tikaman ka man, ni riki hiabi ocubre ni achi'i ahiu hiu 'be', ni riki hiabi noresantu nan ni rruhua ahiu hiu 'be' ta'aj.